haiwan toma dunnia pande dofu mai hae haiwan ma pande sado foloi kambo ge kaso. namo. tusa range ge namo bicara dadi gahi mai dadi, kaso bicara waro ua mai waro ma ngale sulo gahi maya, tusa bicara waro ua bicara dadi ua mai waro mangale sulo gahi dadi.